La kuro’ xen mí e kiera, ekiera jnáá’ o e kuiináá’ jnáá’ e dse dsáánáá’ jnáá’ dsa jmíi e liirá’ mó e ä’ kie’ dsi e jmⱥⱥ kó juó’ kié’ jmy ‘ngüráá’ e jmⱥⱥ ko juó’ kié ju bíí e xa kieerá’ e ma re kieráá’, ki lii jmⱥⱥ ma re kiera köö mó e dse tý dsira, e ä’ kie’ dsí e jmⱥⱥ ko juó’ la kuro’ xen enɇ ráá’ i xen jenuu lakuro’ xen ‘ngö jmýý kié’ ngö, la kuro’ xen i fá’tá’ i núu kí kiünáá’ i xin iáá’ xaa kö’ la kuro’ xen i Sý’tá’ juu’, kila’ xii’ráá’ jö ráá’ i ree lyn kiä’ ngö, juu’ i i ‘néé’ ráá’ i ä’ kie’ dsí e líírá’ e ä’ kie’ jmⱥⱥ ko juó’ e lii edse jyy dsíraa’ ma re kieráá’ mó kiee’ tá’ raa’ i la ka la jy ga jia’ ga mó e xa, e nɇ néé’ köö e dsoo dsín jná dsa jmíi re fá’ra jö e kiä’na’ mó e kieerá’.